Waaka wanda jaa naa aatu daa na kukku, dlugwanku maata kuwak, məshinu, jaa naa aapsawu, saa naa maashashawa, jaa naa mangoro, saa naa aarrarra bee wanda jaa tau Jaa naa aataba jaa taggara dləgwon ku nda kukku rrau lo artu nda wanna naa aatu nən. <hesitation>